Kwodwo! Mema wo tsir nkwa. Siesiera dze abaka mbanyin ho. Ayɛ adze papaapa wɔ anamɔn a etu yi. Biribiara ayɛ ahomka. Wo dwumadzi no so kɔr do yie. Dɛ eyɛe ne yi nyinaa so wɔama dɔm no nyinaa so rekasa wo ho. Bɔ mbɔdzen na hwɛ wo yer no yie, mema hɔn tsir nkwa. Bɔ mbɔdzen na kora wo fie na wo fie so bɛyɛ soronko koraa.